Tsú a̱khuáán <hesitation> nagímbóo̱ rí naꞌkhui̱, xunii igímbóo̱ rá, na̱ke̱ rayéꞌ náa̱ rigá iná maxaꞌ, ikhaa riꞌkhui̱ naru̱thii̱n iná maxaꞌ ríꞌkhui̱ nagu̱ngoo̱ na̱kagu̱u̱ náa̱ nagímbo̱ti̱ge̱ náa̱ awúún iñáꞌ náa̱ júwe. Ngaa̱ rígáá mixtiꞌkhu xúnii ini̱ rá numuu rí nagó judúu̱n iná, ngaa mixtiꞌkhu má xúnii rí nagó judúu̱n mangaa náa̱ rí nando̱o̱ꞌ o̱ nuyé xuní maju̱wé puée̱. Tikhuu nata̱ꞌju̱u guꞌjuáá nduyéꞌ náa̱ nawaꞌnu majan, nagódúu̱n majan tikhuun rá, nagódúu̱n exí, tikhuun nagódúún xúwáꞌ o̱ mixtiꞌkhu má inii xunii nagódúu̱n rí naꞌnaꞌphi̱, numuu rí xúꞌkhu̱ wáꞌdáa̱ awúún iñáꞌ náa júwé <hesitation> rigá mbáá ngakhu̱ma̱ ra rí mbáku má igímbo̱tige̱ ikhii̱n na̱nguá i̱ñajuinꞌ tsetsi, na̱nguá i̱ñajuinꞌ tsetsi puée̱. Ríndoo̱ nagájnúu̱ rá nduyé rí mu̱phi̱ <hesitation> iná maxaꞌ, nuruthi inúú ixi̱ láxá, nuruthi inúú ixi̱ limúu̱|, nuruthi inúú ixi̱, mixtiꞌkhuu ini ixi̱ rí nuru̱thii̱n ikhii̱n de nugímbo̱ ti̱ge̱ rí naꞌphi.